Tsy tsy haiky ee, amina malôha possible hoe mitombogno izy ka mandray fagnapahan-kevitra mety evike ka ka ekegn'olo jiaby, fô fa matetiky misy fagnapahan-kevitra raisigny tsy maintsy misy ôlo tsy magnaiky fô, tsy maintsy misy ôlo tsy, tsy miombon-kevitra amin'ingy fôgno fô, izy ka zegny marimaritr'iraisagna de marimaritr'iraisagna ny atô